Raha iaho gn'andeha isangasanga any Afrika Asimo any gn'any moa ka tany mafana nam'agny da sy minday akanzo mafana iaho mazava hoazy fa akanzo manifinify no entiko any koa moa zany misimisy tazo moky avao koa nam'agny de homakomaniko avao koa gne fanafodigne tazo moky sode tratrigne tazo moky amign'any ah.